To bit ga̱ muop la hen a bi a bi a bi tyak pia nie ga̱fe hen man ga̱pe tong ɗa̱ duniya ba, hen yol dai kawai hen na kasan, so muop ɗe shin ni, kowuro ɗe shin ni a hen ƙa̱t hen ga̱me ba, to muop lang ga̱de a ka na̱ ba balentane ɗe ga̱ lat ta̱ka na̱. A bit kyak pia kat la kat nɗe yi ka yi na̱ nɗe le- yi la mat tong ka yi na̱ a bi kyak pia sosai. A kwai ma̱ gafe muop ma̱rap nɗe nbet muop kat ga̱ puat ma ba, akwa ma̱ gafe puat muop ma̱rap nbit ga̱sek hok, a kwa ma̱shar na̱ a kwai ƙem na̱ ga̱fe muop ma̱rap tun ma yi saar, ma yi yagurum, nie ga̱fe ga̱ tong na̱n na̱, hen kai yi talatin da, so ko lokaci ga̱nang, yi na̱ la mop yit waru, pyak na̱ a ga̱ pia, tong yong ma̱shar na̱, yong ma̱jar-ma̱japna̱a̱n na̱, tong ma̱ twot, tong mu sa̱, tong mu swa, tong mu marab gya kangrang gode pae naan <hesitation> a lang ga̱ lang ga̱pe hen gode pae naan, a bi ga̱ sa to hen shin ga̱sek hok yi, to kong ga̱ sek hok, tong muan ɗe shep pua na̱ npin naan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 Nɗe ma̱n na̱ dip, nɗe <hesitation> gwen matna̱a̱n nɗe gwen malnda na̱ ɗe muop ga̱ ƙat hen yi nɗe <hesitation> nda kong lu ɗe muop ga̱ ƙat hen ni ga̱ adua ɗe muop ga̱ la̱ hen tiam ga̱ adua, nie ga̱fe ɗe ga̱n kara yi ka yi ga̱ a shiel ba, a shiel jap ba, yi ɗe ga̱n kara ka yi ga, a diel ba, yi ɗe ga̱ kara ka yi ga̱ har ga naan dole godiya mu shin godiya ma̱ pa̱ naan, nie ga̱fe ɗe ga̱ kara yi ka yi ga̱ a diel muan ba, a muan ga̱ fier in pe hen din kwal, hen ni mu ɗem ma̱rap. To mu ɗem kuma tarep ga̱pe ɗa̱k, hen man ƙam muop ma̱rap ba yi muop ɗe di ama kiak muop a ga̱ pia ba, nie ga̱pe tiop ɗe di ba, tiop la wan kuma, hen man a yi yi yi muop dai ɗa̱di ai se la ga̱ muut ɗe yi ga̱ ga̱ lat ta̱ Ama laga <hesitation> la ga̱ ga̱ tiaklang nƙam ko la ga̱ tiop ba yi ga̱ ɗe kun yi, ama bi ga̱ ga̱ godiya nḏe ka gurum ga̱ tiop mu kan <hesitation> ka gurum ga̱ gok, gurum gok tong ɓoot pa̱ celebra tong ɓoot pa̱ nin tiak pia muk a yi muk ga̱fe yi muk kang kaza ba, nie ga̱pe nin to ɗa̱a̱n wala nie bi ga̱ ɓa̱a̱n, sek muk ɓa̱a̱n dip nie gok, sopula ga̱sek hok har ga̱ naan hen ga̱ tiop na̱, hen ga̱ tyaklang na̱, hen gode pa̱ naan ga̱pe naan ɗe kara ndi yi hok ka yi na̱, hen gode pa̱ naan ga̱pe naan niet hen ga̱ tiop, hen gode pa̱ naan ga̱pe naan niet hen har yi na̱ shini a bi ga̱n kun, yi na̱ waru a bi ga̱n kun, hen ga̱ jap, hen ga̱ mat, hen gode, to nɗa̱a̱n ga̱sek hok, naan ga̱ niet men ga̱ tiop ga̱ tyaklang